أهم حاجة عشان أركب قطعة أثاث أساسية زي السرير إن أنا <noise> أبقى عارف ال ـ المسمار مكانه فين عشان أقدر أركب المسامير في بعض و دي بتحصل بـ - بمساعدة النجار علشان أضمن إن الحاجة تكون متركبة بشكل مظبوط أو إن أنا أركب الدولاب بردو بمساعدة النجار.